الايمان يجي من الثقة. فما في فرج بين الايمان والثقة هي نفسها بس انها كانها الثقة اساس بناء الايمان. هذا من وجهة نظري. لانه الثقة دائما تولد الايمان فاشوفها انها جزء لا يتجزأ الثقة لا جزء لا يتجزأ من الايمان.